Njan hyikuan chi xua kaxan nguo ko'ó ho ko'o kuechi ta ho ko'o njano nani njamate inka akuu koxtu yuku kutu yuku yikuan chi tona moko nii xani no kit yuu chi man xhika, tande kuan historia kuu kakanaxta xaka nrava ne'e ñati yuu kuu in cabron este vautu xani kuu hi ma'a inka nunu nunu kunteña ati nayikuante nixkutaña ñati nixkuta ña'ati ndeja ndajunta iti maxnga xhitunde ikokode ikuu va'o he njuan kiti yikuan kuja'a uu uxano kiti yikuan chi yikuan chi yuya yuu chi kitiyikuan.